السؤال عيقول لو انا بامكاني ان نكون طائر لمدة يوم واحدة هنكون ايه؟ بعد ما فكرت اخترت ان انا نكون الغراب. الغراب يعني طائر مظلوم وهو رمو للظلم وهو أتذكر في القران الكريم كطائر يحمل رسالة سامية. وطبعا هو ليه مكانة خاصة في الثقافة والدين واسمه بيرتبط بعدة قصص ومفايهم رمزية. فهو بيمثل ذكاء وحرية وطبعا <hesitation> انا نفسي نستكشف حياته ومواطنه من منظور مختلف.